நன்மை என்னவென்றால், மக்கள் பெரும்பாலும் ஆரஞ்சு நிறத்தை நம்பிக்கை, நம்பிக்கை, உற்சாகம், அரவணைப்பு மற்றும் இணக்கத்துடன் தொடர்புபடுத்துகிறார்கள். இது ஒரு பிரகாசமான மற்றும் துடிப்பான நிறமாக இருப்பதால், வெளிச்செல்லும் அல்லது தைரியமாக உணர இது மக்களுக்கு உதவக்கூடும். எதிர்மறையான பக்கத்தில், இது மேலோட்டமான, ஆணவம் அல்லது பெருமை போன்ற உணர்வுகளை மனதில் கொண்டு வரலாம்.